أحدث مغامرة اذا كانت لي مع ربعي، تخييم بالصحراء الجو كان خيالي والسماء مليانة نجوم، سوينا شوي وسولفنا لين الفجر، كانت متعة بي لأني تحمست وبعدت عن ضغوطات الحياة وكل شي بسيط وطبيعي وهذا بيعيد لي شحن الطاقة.